Rɨkɨsa rɨ bɨrǝŋcaarǝ, nuŋcaarǝ wɔɔ, a láa yɨ we, a láa yɩrɩ yɨ we kǝ́ na nɔnɔmɛɛ ŋ lǝ wǝ, láa yɩrɩ tie lo yurǝ? Lah pa ya mɨ ŋ kpǝlǝŋ lǝ̈?. lah pa mɨ ŋ yɩrɩ lë pipǝ mɨ ŋ toŋ lǝ̈, lah pa mɨ ŋ yɩrɩ lë nyipǝ mɨ ŋ toŋ lǝ̈, turu e leh ci ko yɨwe lǝ kpǝŋ Kǝ́ ǝ lǝ mǝ lë piyǝ lä kɔrɩ ŋ kpii lǝ̈ wɔɔ, pe kɨ ŋ po ko pɨrǝŋ lǝ kpǝŋ wɔɔ, e lée ci a kaŋ ŋwʊ Mɨ lee, tusa wɨ lǝ eni, pɨrǝŋ ye lo ko nǝ kpǝŋ yɩrɩ ŋwʊ kǝ́ wɨ lǝ ǝǝ lǝh pǝ kǝ pɨ lö yurǝ lah pa ka yɩrɩ lǝ̈ lǝh pǝ pɨ lë lee peni yurǝ?. Lǝh ka yɩ lǝ lǝh pǝ kǝ mǝ epipǝ kɨ ŋ pǝ pɨ pɨlo yurǝ. kpɛŋ oturu e leh ci oko ye lǝ kpǝŋ Rɨ vɔɔɖǝ sa wɔɔ wɨ lɨŋ poŋ o lo ko tuu pɨrǝŋ kɨ oturu lǝŋ pɨ lö yurǝ kɨ o po coolɨ a mɨ tɛlɩ anyɩŋ wɨ loo poŋ Kɨto wɔɔ, yee susui rɨ ye lo oŋuŋkǝ kpɛ ée ci o mɨ ko nǝ kpǝŋ., <noise> Vǝ́nɨ lä kɔrɩ la loh ko nuŋkpǝ wɔɔ, pɨrǝŋ lǝ kpǝŋ wɔɔ, láa, pɨrǝŋ ye mɨŋ láa taa nǝ kǝǝwǝ lǝ́ǝ pǝ ŋ pe tii lǝ̈ mɨ nutǝ ŋ́ nóo ko ŋ́ ka kpɛŋ lǝ̈ Mɨ nutǝ ŋ́ née yee tu sa ŋ́ koonu lǝ̈ kɨ ŋ ci ǝpǝ fɨ lä kɔrʊ mɨ ŋ ko nǝ kpǝŋ Kɨ ŋ pa ka ca no otui kɨ ŋ pa ka wala mɨ ŋwʊ rɨ canɩɩ kɨ pe ke kpii no otui anyaŋyǝ sa asɩkapǝ sa turu pɨ lǝ fɨ pɨ lǝ fɨ pɨ le kpii ye.